Nunú rnínu queity rzenydi ra gyiag per larani rzenyni ¿xi cwuen? <hesitation> bal iniéënu quich'nuni, lani rzenynini purzi nap'ni pur gichiní loóhni zaga rzac'nu chi icazbiz náaën, nap'ni pur icazbiz ni, entons laní ríëá ríéni bili cazeny ni rate ni, tïé bicwzi balna inyéën mbiz laad zobni, tega nyis zhán ni, tega, entoncs raní ni maru rzeny ni, chi lagara gyiag run loóh iculoò zaní laní par queity gyízeny raní zqueá run ni zatíé maal danënu ¿xi cwuen rniá maal? Nurani nani, ztïéneni g'uex techini iculoò ni lani, techi queity gíbigdiën cuení, nuni ztïéneni tïé t'yeny, nuni ztïéneni ra g'uex bicwé, ra g'uex loóh beéd, zá nuzani g'uex ró ru nani, per lagani dur zaneni techi iculoò zaní laní, techi ra gyiag áh rzeny ni ní, queity-queity purzi di nani gyiagéh áh queity izenyni ni, zino rzeny ni ra gyiage rzeny.